A mi an pias sempre mangé ël büì cun le sause tüt l'ani, al e ën cibo ch'a va bin tüt l'ani